لا اطيق اسبح ولا اطيق اركب بايسكل وماتعلمتو هاي الاشياء لي هسه و معغف اشقد ممكن ويحد ياخذ حتى يتعلما بس اعتقد السباحة هيا شي ضروري انو ويحد يتعلمو فاعتقد اني اغيد اتعلم سباحة واشقد ممكن تاخذ مني ما اعغف بس اتعلم الاساسيات بس